Mana susan sapi tandai pakambina suster. Di pakande pemula berarti kemudian di pa abe taruhkan de sesuai dengan <hesitation> jadwalna pemula. <hesitation> Pagi, siang, mani bongi. Kemudian di pa biasiai til tuh pakambina <hesitation> supaya tu marabba tu sapi sela pakambina te manasia. Kemudian manfaatna to ke <hesitation> pakandi taro ii di panjui tarui di pakandi taru alo buni supaya marappa ii <hesitation> kambingna jangan douna malebang rusak <hesitation> tanahna tawwa belana tawwa male kande <hesitation> patanan tonju belana tawwa. Nah yamoto dijinakkan supaya tena masia kemudian sering sering ki panjoi ii kek di penjua tarro mi to na tandai kam kita o yati pale <hesitation> pakambiku <hesitation> na pakande tarrona hanu pakambi. Kemudian <hesitation> pae duka to kete na tandai ki merawana tau ke na tandai ki ia te bisa tau alamatnya itu sapi te merawa tau bawa itu sapi karna na tandai mi banna pakambina <hesitation> pakambina Banna tania pakambina risto, kemudian <hesitation> ke maliki jaka sapi ta mau ii membela ki na tiro na tandai meki oo itu jo pakambiku, <hesitation> itu biasa pakembenay, itu biasa bissaena, itu biasa bana solu jo kandangku <hesitation> mamma. Na kede lambanna pasti a kana te pasti pakambikku te kentara liu. Anu biasa na pakende na sisto biasa na panggil sisto ke pelihara ki sapi supaya tau nama sia tau solang solangi belana tau solang solangi patanna na tau.